Wamabya iwukayakolha ebudget eyobugheni, ekyokubanza ekyawutholere iwaminya, e budget eyobugheni omundu siwangakolhayu ngawuwene. Wukarondaya ngabanya lhuganda bawu, banyonyi bawu kusi abandu bosibosi abawukayisigha, abawukalengekanaya wuthi banginakuwathikya. Nekyakabiri wama wukayakolha e budget yobugheni wukathatsuka erilhangira wuthi ibwa ekyiro kyobugheni obu ngi wukalengekanaya nibandu bangahi abawanginabya iwuka iwukabudgetingira. Neru wamaku wamalengekania e number eyabandu abawukalengekanaya wuthi nibobakisyasa kobughe ekyiro ekyu, neryu ibwa wukathok eriminya ebitoke ngawuwulhe bya bunenekyi. Iwathoka eriminya ebyalya ngawuwule byabunenekyi Ebyalya ngomukyeri, iwaminya wuthi ebithunguru ngighulha ebyobunene bungaha. Iwaminya wuthi kyinu nakyino kyikayidaghisibawa. Kandi wamawukakolha nebudget yobugheni wutholere iwaminya esente ngawukisihahi. Wanginabya iwalebya kobanyonyi bawu ngawuwithe banyonyi bangahi abawukalengekanaya wuthi banginakuha esente. Kundibwa siwangakolha ebudget eyesente sinene kandi isiwasi ngasikindilwahayi. Neryu ekyu nakyu nikyomughaso munene erithasyatsuka bwaleby esente esyawuwithe kwesi esyawu butsire esyawukalengekanaya wuthi abandu bakikuha. Esyasente esya wanginathoka. Neryu nerikolha e budget, wuwithe eryongeramu ebindi bindu Esente iwatheka pempeni kwesi iwatheka halhuhandi hasente esindi kundibwa hanehu ebindu ebikayiwusamu ebyawuthalwe wasi wuthi byanganabya. Obuthi ekyiro ekyu wukabya wabibudgetingira nga masenyarazi womuthwalhu kandi nibya omuthwalu inabya sangawunza kwinzi amasenyerezi inabulha iwuwithe erighulha, eriyapanzisya ngegenerator iwabulha amaghutha. Ebyosi ebyu wukawunabitheire omukyi omwabulengekania nomwabudget. Neryu ibwa nebudget yobugheni kyikanza watheka, mukabya ebyalya, imwabya ebyabaghole bakisyambalha, imwabya ahawukisyiha e dicoration, kale imyabya ebindu byosi ebihambene okwabugheni